जो व्यंजन मुके पसंद सौं मीट आ बकरे को। और चिकन भी मुके काफी पसंद आ। माछी भी अच्छी लगा। दाल होने से भी मुके अच्छे लगा।